Jox ma suma xaalisu ndékki, su ma ko waxee jox ma suma xaalisu ndékki bi bët bu set twenty la, xam nga twenty fajul dara, te léegi bagaas bi dafa seer, dafay naajee ndékki ma ne ko dee may jox suma xaalis, mu tàngal kafe bi jox ma, waaye nag bët bu set twenty la, xam nga twenty lu mu mun, munul dara, waa bët bu set nag loolu la waa. Comme léegi weer bi léegi mun naa frais ba junne anglais la moom laay yàq si weer bi waa. Waa junne anglais moom laay jëndee lekk ba weer bi dee.